Ampatagna ny hena mba ahatonga azy tsy ho lo-gno agnisany zavatra raiky, asina sira na ato agnaty frigidaire na- na koa, alaigny ny hena de asaly atao kitoza regny anisany na telo volana izy ko tegna tsara ny fagnalina azy e, fa izy agnatin'ny frigidaire edy maharitra telo andro na herinandro karahan'igny zey vao izy manjaro atono, fa izy ko tiano atana ny hena reka aleo asaly e amizey kitoza sady afaka afagnaro raha maro.